देखो सा हुकम मना ऑस्ट्रेलिया रे कछु इतिहास तथ्य बताओ। जिस्यांन की ऑस्ट्रेलिया एक यूरोपियन देश हुआ आना ऑस्ट्रेलिया रो नाम यूरोपियन लोगो द्वारा दिया हुआ है। आना तीन मार्च उन्नीस सौ छियासी को ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्रता मिली है।